Alura ën mez'ura pös fe üna pasta cun le tumatiche e la tuma <hesitation> ün poch d'carn <hesitation> e 'na salada cun cun le tumatiche e ün dus a pö pa pös a pöl pa manché e ël café